Reo fitaovana fototra hita amin'ny fiara de toy izao: ny vatan'ny fiara, ny kodiarana, ny familiana, ny môtera, ny hisatra, ny <hesitation> accélérateur a, ny embrayage.